Katuna na va tu na kuchio aceite yó xhi va ke a daño xhió, chí doctor yó ta nunguan na konrotio tá dutua kantá na oxa kuchitio keen, oxa kuchitio ho o on. aciti, mini ho o on. caldo xhi chón, ha ha a an. iin sopa na kadaotio ta dikuan nguan na neo fuerza tana kuxhío ho o on. kuá verdura yó, ha nakuxhio ho o on. zanahoria yo'o ha a an. chayota yo'o ta modo nguan dikan tá noi tu nadana tá kanná ná naxanra xakuana tavava konina kuchina deen, chí vaxataninituna a nria xan aciti yo'o tá xadiin tu xan tu i iin comida na na kaoña chín aciti ta na kaoña chin ha a an. deenyo'o ta xa nguan koaga ni xakua nrui ñoo yo'o ni xa teku iniyó tá ha a an. konigana na kuchina deen yó tu horasi anria a que mi tináa acodar chí kutan acostumbrar tináa ta na kuchina aciti yó ta ketuta daño xhina ta na kuxhina deen yó ta u'ña anrona.